طبعا أكتر شخصية حلوة كانت وتعجبني واجد هي شخصية ابن خلدون كانت سابقة لعصرها، وحكاه على المجتمعات بطريقة حلوة وكلامه يعطيك نظرة عميقة عن الحياة عن طبيعة الحياة وكيف نتبدل هالديا هادي من حولك.